Allor, <hesitation> sicuramente 'a festa preferit meja è il Natale, e ovviamente. È p' me <hesitation> una d' 'e feste chiù speciali. Sicuramente <hesitation> nun 'a vivo chiù come a primm. Nel senso che quann si chiù piccolin 'a vivi chiù cu chell ansia, cu chella cos che è atmosfera natalizia. Però purtroppo forse ad oggi nun c'sta chiù no? Chella, chell aria ca sentiv primm. Però comunque nonostante tutto p' me rimane uno dei posti chiù speciali. Non lo so, c'aggio semp sentut coccos 'e magico dint 'a l'atmosfera, non lo so. Chell ca s' crea p' me nell'aria durant 'e fest natalizie. Nun 'o sacc, 'e luci ca decoran 'e strad, l'aria 'e fest. Mi piace e ji a destra e sinistr no? A preparà 'e regal. <hesitation> M' piaceno tanto assaje proprj 'e piatt tipic. Poi logicament 'a cosa ca m' piace 'e chiù è 'o fatt 'e si riunì, no? Cu 'e cumpagn, 'a famiglia, 'e si mettere a tavola. <hesitation> E che ne sacc, poi alla fine, a fine giornata c' mettimm a pazzia cu 'e giochi natalizi. Tutt sti cos accussì. E non lo so, però, t'aggia dicere 'a verità, per me il Natale rende, non lo so, mi ha sempre reso, un pò più felice ja, uno dei periodi più felici durante l'anno. <hesitation> Chell ca m' piace 'e chiù logicamente è lo scambio dei regali, chest è poco ma sicuro e non lo so. P' me alla fine ogni festa sicuramente ten 'o fascino suoj e questo è poco ma sicuro, però non lo so, il Natale p' me ten <hesitation> è capace no? 'E creà l'atmosfera di di connessione, gioia condivisa, che p' me <hesitation> lo rende troppo speciale.